Baya nthia <noise> ulathu' baya thia ng'e tyiya sine ni kulathu' na tsunda nthaxra jinthe sunda nua rur ncha nchinina ya na rugunda nguji nk'e xra nthaxra jma nchitsje jan nguji nguji nk'e thi chaxin chijan nguji nk'e thi xraxina ya nchi thia nk'e sineni cha' cha' nchinina ndithu runde' ena bithujin jina itha thu yaa thuethe na thi inchin ni icha ndebi chagua sith'ena nai y thunthe 'ia si' nchi ni.